<hesitation> okpo yakplo shasha ka lo oran ga odzu shasha kalo oran ga lo owo walama ba ba are la adzu shasha me lo shambo la awo walama aye moa ugno a wo la owalamu ma nwo sisigno awo owalama ma mo a odne gno awo owalama ma ashe gno la moawye awo walama ma odzo tetke mbo owo gno wo eyehwi gno ovo esisno okam abgo mbo ba anye oye asu nwo woma oye oye ero na owo ma oyi oye ame na wo ma oyi ye onuri nwo owo ma, oyi oye ayi si nwo owo may to nwo ba han shasha ka oye oran ga mbo dua owo gno avo esi gno okanu bgo abobo embiyu ba la si otpi ye asi aba moa yi umbiyu nwo owo ma amma awo sno okama esi gno abgo Ayakpolo abzi eba ba ikpo nwo odne gno mbo moa abzi gno ka are he awo are la awu esi ban akama byo oren he oran oren he lo oran moa abzi na mbo abzi na mbo dan akpo oren he do awo arehwi ya do egba ayu waya waya mb awo arehwi ya alo egba ayu waya waya mbo awo arehwi ya alo egba ayu waya waya mbo awo arehwi ya aklo umbugu mbo awo arehwi la a tsa atsa mbo alo ursu mbo a si mbo ayakpolo sno okpo ada moa arehwi atzime awo da moa arehwi asi eko ola oran gre asi da nwo amma owo gno arehwi la lo shoshosho nwo lo sho ebi he lo sho ebime nwo gre ame nwo lo sho dealama kaka moa arehwi aka nwo la ekpo moa aka nwo la do mbo domin nwo lo shoshosho nwo olo egba kaya oran ga mbo nwo lo he ola ame nwo kan moa are esi abga nwo vu moare esi ebga embugu wayawaye duka umubusu na moa arehwi agbo ugno ma gno ka are he lo kahe alo ka he alo ka he shine la si umbiyu aba yakamata si vu si gi kama byo owo ba gi vu si gi kama bgo awo owalama ori la vu si san kamabyo sha eye mbo la si udzudzo aba myno koee vema ba olo ko evema ba hu hogbre eshkoo akpa hogbre mbo alo me le are sa alo egbo shonshon agre si are me lo ata kpo Nwo ovu ayu sno ozga lo si owalama si ka nwo nwo oo do ayu wo wuladi wli asi nwo ata ezhin ove nwo owo are la hada moa are umbiyu waya waya asi nwo aya osha ba lombo amma owo b nwo wo arehwi ba nwo olo egba ba nwo olubla egba ka hen la lo kpo la si owalama aka nwo me de ayin cewa owo nwo wo arehwi la gno klo ekpola la kpowo nwo otune aga ugmo tunoga esi gno sha mbo domin la wa la walama ebi gno la wo la walama igno la wo la walama ebi tmu gn kpo la awo la walama kala mo a wye gno la wo la owalama kala ugu gno gno gre gre kab sr gbl kidi kyuskushi owo ba lo owo ka he mbo la si atpiyi a ba iyno ekpo yawo me lo kahe shiri eno la lo shosha sho ba moa lo ome sno owoma ga rwo wo la owalama iyno samboo ari aya alo anyan esson san a si moa are akye nwo moa are eba kpo eyli sno moa aba lo me le me elo do esson me gi are he gn a kan esi moare abga he aba sko udo me ayn alo okro es moare abga he aba sko udo me aya alo okro kyen aya lo urgu aba lo okro kyen aba si umiyu kame expo ayi awo ebi lo kenan are na avu esi ga kambso